Lowas biaxa achurara sebula a we atala. Ya ti lot ita o ti sen we, ti mamainang o axap? Nugu manman ya ti manman lasu mi nugu mama, ma nugu mo mi no yaya. O nugu tino ti manman cha mi abia mosen xan maxis, ila yaya tomi ma yaya siga, mo ma mama delu ti porokili ya ya ti manman sin a xalexale ina <hesitation> xalxale lan <noise> asising ya ta manman sin <hesitation> yea six a met ina six a paskuk <laughs> yati ga la manman mi <noise> aso nugu tino ya ti man ma mi tia lokobel ti suk mamainang amuina geti xa xalxale lan no lan no lan no lawareng o lan no lasiat mil sin lotu ge ga se la taktak tala xuen mi no, mi no chana arara. Iwa nanim nugu tat ti suk cho buxa sin ya ma gelu ti xa manman are, gem ba la manman atia xuen gen ba axui no ixa dokdok gem ba xosora no taktak malen no chi dokdok. No mum ma mama geti xa taktak we atia. O gem ba xale yenusa sin xan xolot yaya iosep ge ba la ulti abia no ngali xalxale mi, ngali la axu tia, ge xa la xaxa pan no tun no dan mareng geti xosxosara sin abia nu leng geti ti manmann tia amuina ya ti lasi malan tino lokobel ti suk mamainang ti xa xosora malen ti awatwati gem, gem xosora no ineses, gem gem a eses taman abia mamainang gem lasi, o nawe a met papan sar gem se tile ngali la sar papan abia no sar. Gem bala eses lan no bing paluleng naba ta chila bia nxuchingbuta ti xolot mamainang sin a nanan sin abala no leng atalawa axap malan abia leng geti maman <hesitation> bia no met geti manman tia ti suk mamainang la liu. gem ba es la gem ba, gem ba sual la tile yenusa ngali la sino, sino leng ina lotu mil sin no leng ina lotu ge ga sual xale ngali manman atia o malan ti suk mamainang. O. Ge ga lot lala mi abia nagen no tat, gem xaxale lapala la xosxosara no uma tile lauteng tile sol.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 Xen udi manel delu ta adi tile xul xalame bia no xolot ina abia no leng ya ti manman ya ti xa suk san ngali amuina bia mamainang in tile xul dita alet axalmaxen ti suk mamainang buxa. Gem ba xen pa, gem ba xen ujdi, gem ba xani abia no luxal axau, xuen ta xap mun tabali gem gem taman, o lauteng tabali gem taman abia no luxal. Ge ga lasi, ya ga lasi abia mat, mat tino yati manman sin malan ya ti suk san ngali. Asuk atoa axauchi ya ma ya ga lot xalame lapala. Bia xa bula ya ti asising bula tia lokobel ti ga mamainang. Ya ti xa la laklasi nugu mo ma nigu naga tala itan rabaul mo ma mama, mo ti la asising tia, ti la um manamn lan abia no asising ngali atoa no ngali <hesitation> tali abia mamainang sin abia no chi tala o ya xa mula xalame. O mil ya la ya se chiga lan abia <hesitation> asising o ya se la lan abia asising lot tia itan madina ngali ya base xosora nugu tinaxa ngali la ngali

A manman lokobel ti tali xa nat kain nanen ngali mareng u cha uba leng sin no ineses ina tino tia lo kobel. U xale mi no max ma xuala, u asising chali abia mamainang sin xadi tina, u lasi sen maeng. Ia ti ga lo manman la, ya tile, ya tile taxa se o nugu no yaya delu ti ga se met, amuina ya tile manman mu tala mi delulu, bia mu axau.